Xikonuxi tinixi, tini di'axa ku kitiñu xa tiünu, xidote nde lo di'u kuetyi, la katyi kuetyi xidoti <hesitation> di'ate <hesitation> tidaa xa te iyo tyiwisinde, iyo tyijoju, nakain kolo lotyi, kaxi kiti ñuxita xakua <hesitation> xakua xitati, xakua xikunuti, xakua <hesitation> in kiwi xikonuti tyinjoju <hesitation> tikaka dani tuku ndu ya'a xikonuti xati ndida tindaku kuetyi, xati nina, xati xi kone'eti. <hesitation> tikaka, pues tioko dani xikonuti diki tnunixa, diki ndida yu'u yute xa kiti ñu xi konú.